बगुंग गेल्यार आमी सदात वेलार असुंग जाई, उशीर जावपाक दिवंग जायना। आनी धार चुकां पावलय जल्या तेवत संगतलय कि मी बसकेक उर्शिर पावल्यां मनाकाल्जातल्यां माफी मागतई मनां।